Imwe imwe ijiri ithatu inya ithano ithantiathi mligwanja inyanga kenda ikumi I ikumi neemwa aikumi naijiri ikumi na ithathati ikumi na mungwanje ikumi naa kenda ikumi twe kihau mmh mirongo iini neemwe mirorgo iini raijiri mirongo iiri naijira mirongo iiri nainga mirongo iiri neetano mirongo iiri na etantatu mirongo iiri na mugwanja mirongo iiri na inyanyanga mirongo iiri na kenda mihongo ethathi mirogo ethatu neemwe mirongo ethatu raijri mirungoiethatu haethatu neemwa mirongo ethatu hainga mirongo ethatu na ethano mirongo ethatu na itanthatu mirongo ethathi na mligwanja mirogo ethathi na inyanya mirongo ethatu na kenda mirogo eenaa mirongo eena neemwe mirongo eena naijiri mirongo eena naithathi mirongo eena rainga mirongo eena naa itheno mirongo eena naithantathi mirongo eena na mugwanje mirongo eena nainyanya mirongo eena na ii nai na kenda mirongo mirongo itano. mirongo etano neemwe mirongo etaho naijiri mirongoetano na ithath mirongo etano na irya mirongo etano na ithan mirongo etano ma ithatithati mirongo etaro na mugwanja mirongo etaro na ithan mirongo itano na inyanya mirongo etano na kenda mirongo itantanthi mirongo itantahi na ithati mirongo ehtantatu na inya mirongo entantatu na itharo mirongo enthantathi mirongo eentanthi na kenda mirongo mugwanja mirongo mligwanja netawa mirongo mligwanja iiri mirongo mugwarja heethatli mirongo mugwanja na inya mirongo mligwarja mirongo mugwanja na ithano mirogo mugwarifa naaithanthatu mirongo mugwanja raa muligwanja mlirongo mungwaja na inyanya muronga mligwanja na kenda mmh mirongo kenda mirongo kenda neemwa mlirongo kenda naithathi mlironga kenda neemwe mlirongo kenda naijiri muronga kenda naithatu murongo kenda nairya murungo kenda naithano mlironga kenda naithenthathi muronga kenda na mligwanja munangu kenda naa inyanya murungu kenda na kenda igana rimwe.